دراسة الأدب مهمة جدا، مو بس لأنها مادة جميلة، لكن لأنها توسع الأفق تعمق الفهم، الأدب يساعدك على فهم الثقافات والأفكار المختلفة، ويعزز مهارات الكتابة والتفكير النقدي كمان يعبر عن المشاعر والتجارب الإنسانية، فالأدب له فوائد كثيرة.